Ejeje era yẹ ẹrẹ je sang ẹdudu yẹ ẹnọnọw <noise> ẹda eshi wa ẹzẹn igen ududugo ẹrẹ ẹgwagama ẹna mọ ẹrẹ enug ẹfọri edudu-e mann ere a-ọvẹn nang na bọb eshi mẹ enugo gang nwẹ nang na ga agwagwuẹ ugami ayọrọ eshi enugo mọ ga ntak mann ere ga bọb gange ga imie ugami yẹ ẹgọnọ ẹrẹ ebi yẹ bọb ẹfọb jẹ emo gwud atoni aga mann ara ara abiaga irọrọ nwẹ wa yẹ eshi.